Sabundo sərogi sabundo sido mugshibuho shede nko sərososhuuulo shede nkodo goyagodo mugmbano sabun mugmbano mug shibulo bisi ye mugshibulo tasaye gwelen ko soli bogi hhulalo gwalenlo gbualenko ibola bongshiib uha gorra gələsəyenko e bogshibulo gara kabat arikoyehe bogshibulo bisiyeno yahe mushibu awale nkolsholi yahe bogo shibiyo mbrəngya yahe bogo mbando yahe bogo mbando sabun jeidarokai mban sabn mugshibu o shede mugshibulo lo shede mugshibulo gwale mugbanno mag shibulo bisiye mug shibulo bisiye mug shibulo abaye mug shibulo glalasayenko mugshibulo gwalentu soli muginbaloga len shame kanbon lolo lin ko e bagnmbanondam kane bog imbanlo lin koe bognmbaranon dan gwale e bogoushinbuyo lo saburabo feidaro ganimmimbarn sarbum bogshmulo gwale bogshibul gwale bog shinulo gwale soli bogshibunso bogsalo ztən o bogshibulo gana galasonko bogshibulu ogshibulo kabearnko yahe bogshibulo gwalei soli gara ladara yen ko yahe bogshibulo. labulenko yahe bogshibulo yahe bogshibulo bisianko anftən yahe bogshibilo giələsə an kan gohe e aftan yahe boshibufodu bogdala a menmbanno dugueyanko yahe bogshii bulo gwalenko yengosalte yo tagama sabunbaga shibiyo sabuso feidaroga nulmbam sabun bogshibulo watarram bogmbanmna bogshibulo tasarye bogshibulo gwalo sodir bangshibulo glasa yano bogshibulo ladrayenko bogsh ubnlo gara e bashit roko rogohagol malala yehe Bogshibulo gara laboin koyane go salte yahe so bəgo sosodu sabun bal shibulo sabun bal shibulo sabun jeinda rokalimban saban jeidankambam bogshibalo gwaleimbam bogshubulo nkeye basolo gwaleyenko a biya tasarokoda go sallte yohe bogshebalo biya franko da go kigi yog shibula yahe go daame du bog sado babun bal shibulo dabra rokum bago balte yahe sokigi sabun bol səgo do bogshibulo bisiyenki dago salte. yahe sabungo səgodu bogshibalo buya jiwoko ro bog hando jeidaro goura tasati yenko jeidaro gara tasati yenko gara tar musu ro ko gara jinroulen ko gara fleede flede biya tasauye nyiro sabundo jeidoye okalmbam sabun jeidaro ndamhamdo sabun jeidaroka tərɛm ndami hando ngwatseyi gure yahe bogs hibulo gywalenko solo yahe boshibulo gwalen linshane yahe bog shubulo gwalanko sotə yahe bogshibulo gwalen abondan yahe bogo shibuyo gwalanko nynee abohando sabundo babu. n wo paldo zidarako tarem boghando jeida tərəma sabum no ndam dərdo jeidarokalbam səragi ndagombanədu shuwankoma ashago shuw amkoma abo salteso sərogi ndan mbanaru salte bolsakoso shuwan ko oshayo saburn nosodo soshea odu shuwanko mtchuwengasha wanko ma ndalwa satumm du sabun shago sabundo jadaro kalmbarn sati noso jeidda sabun mog mwornlo larn sabun məgshibuho gwwalenko mogshibulo tarahenko mugɔ hubulo gwalenko soli mushibu lo sitiyeren ko mushibwo yanke yahe dilema saburndo bogshibulo sabin haidar akai mbam babun bog hamodo jeida, Ha barbuna ndandərado jeidaroka tɛrəm sabundo jeida raka bam saunɗ jeidor rakalbam saundo boghondo jeida tərəm məkshibalo gwale kum boli magshibulo gwalengə buloseye məgshibalo gwale ngə grəm gwalenso salte yo nalama boldotse biga gwaleko nga itən enyo halema bogoldotse biya gwalenkonfton enyo nolema bogol shibiyo banbundo bolham jeidaroka təram burma yenko yahe bogokisolo tabayenko yahe bogshibulo gwalenko isolə yahe bokshubulo biiya gwalen kongaftan yein gwazzər guzər kai <hesitation> go jidu matala ma boogshubwo a sabundo. jeidaroko tərəm sabuno ndan dərado nobo jeidalbam məgo shibulo gwale labowanko yahe gondə gi go saledu musbi səgo sosodu bogshi bula sanbun gwalen kəm sərogi gwalenkoi soli gara nyirogi subeduənko anga entsean koyehe so dosedu bogoshibulo labanko yahe bogo shebulo entse anko yahe bogo so olo guldunonko yahe bogo shubulo sanbuno ndərdo sabuno bojeidalmban sabundo jaidarokka tərəma sabuno ndərdo sabun no jeida gwalen koisoliyahe nugshibufo mbərən e bogon mbom do do gwalenga lirshame bogoshibwlo gwashuku a walenko ishyanko e bogoshibulo gwalenkun nadoyinga hado garayan ndawe handɔ jaidae bogoyinga hado garayam ndawe hando garayam ndawe hand jaidu bogoshibulo endei bado wa yahe sabun bogshi bulo yendawe sohu yahe sabin bogoshe ulo saundo jeidaro ulo sabundo jeidaro ka rərəm sabun nobo jeidalimmbamsawndo jeidarokado ndak pushi do ma jeida rokau yali sabundo jeidaroka rərəm sabundo bog shibulo gwalenkoisoli bogshibunlo gwalenkoi, Aədalohe ale dəlgoduyen koye e bogogshi ulo brinko yahe bogosho shibulo bisirokoro gosa igodo yahe bogoshibwelo labowanko yahe bogov shibulo gwelenkoisoli bogo shiblo kango goroko bogoubando linko yohe bonmbangəda abandan bogo abandan bogo abando sabundo jada rokado sərogi ndag pishid jeida rokado kənda məkbe heida rokado mailae sabun jeidarokalbarn sabundo mbtsuwe agol shuwonko ma alla sabuwano bojeida sabun naso ndalido mbtsuwenda shuwan ko malla hedera shuwomko molmangoyo,